Ma yausghǝ nǝ kǝ njaɓǝ nǝ yausgha dǝɗa tǝghǝvǝ ma nja nda swafǝ nǝ gha gǝgi ˈyatǝghuma tǝghǝn yausghǝw gha mǝl swa ra tsǝrǝvǝ ka yausghǝ mɓǝ ghyiw barkatǝ nǝ zaugha nja nda tsǝtsu bana na ma nǝ ghǝzǝ damuwa na kimɓǝ duniya nja wama nǝ na kimɓǝ yausgha wu ma swǝ nǝ za ka wuma nja kimɓǝ nǝ na wumǝ nǝ hadlya ɗatlǝ kimɓǝ garǝ swa nǝ za nja nda nǝ hadlǝn nǝ za nda nǝ giruw ghǝzǝ swa tsǝrǝvǝ nǝ nda mǝl kimɓǝ na ghǝ nja aa ca na pa ra ghum nja iyayahi barka yausghǝ hya ˈyaa wa tsǝrǝvǝ kimɓǝ nǝ na pa rǝghum nǝ nda nǝ nd cika gǝgi ˈyaraghum nda rǝgha kǝl jughǝnǝ nja jigulim kwa pama nda ghǝtǝn fǝri nuri wa kǝnyǝ nta nda ma kongǝl to hya kirǝ biblǝ pa nǝ ˈyaraghum nu yǝ nǝ ˈyaraghum u kǝla shaidan ma ri hya ndzara tǝ shaidan ɗa yaraghum na na yaraghum ɗa kǝshǝ na mara gha nja ri zǝ ra kǝl miyǝ tsu nyiyara fa rana tǝ kǝl tsu wa ya kǝl sǝghǝ mma hya pa shaidan kǝshǝyaraghum nda ja nǝ nda kǝl miya kǝl nǝ nda fǝri na tsu nǝ wǝ nja ndǝ kwis ma nda tsǝ nǝ nda kǝl mǝ sǝghǝna wa nda ja shaidan nǝ pa ra ghum nja ˈyayaghǝ ka ko wanǝ nda nǝ shǝ gha kha mma mbwagula mbwa nyi civa mbwǝ jivu kumaw ma mbwagula mbwa na wa shǝsha swa nda shǝ kwa wuri ghǝtǝn nyi swa nda nǝ za chǝvu ghǝtǝn nǝ swa nda nǝ za nja ndǝrǝw ma mbwagula wa ɗa ghǝtǝn kirǝ hadlyi hyi mǝ vugha za na nǝ ghǝ tsu pupu mǝ tǝ ghǝgha batǝ pa gha gha shǝri mǝ wa hya shǝrǝ kwalǝ gha ˈyǝ ba kwa na mba hyi azǝgha ma nǝ ta na nda gha hadlǝn nǝ ˈyaraghum nǝ mǝl nǝ ta ghǝzǝra sa tǝ parǝ ghum nja taraghǝ iyayaghǝ ma zǝ mbwa nyi ˈyaraghum nǝ zazaghǝna ma hya nyi ˈyaraghum na zazaghǝna ghǝzǝ swara sa nǝ mbwa nu ko mɓǝ makarata ko mɓǝ church ko mɓǝ maslach nǝ mbwa nu yausgh tǝ ghǝna ciwa mbwa hadlǝn nǝ ˈyaraghum ko ghǝlǝ ko yaagughǝ ko tsu kǝl kǝl swa ndama ko tǝta ndama ka bargha nǝ yausgha nja yausgha ndǝr ghǝzǝ swa ra sa ma nǝsha kimɓǝ nǝna ghum na wa pa ra ghuma mǝl iyayagha ka kalwana nda nǝsh gha wa miya ˈyaraghum ɗari giwǝ mɓǝ mbwǝ mbwa mǝl miya ˈyaraghum nǝ na zaghǝw ghǝzǝ ra sa nǝ mbwa nja kimɓǝ nǝ pa ri ghum na wa ja iyayaghi nǝ shǝgha wa nja iyayaghi kalwanǝ ndǝ wa tsǝrǝvǝ nǝ mbwa nja nǝ hadlǝn nǝ ˈyaraghum kalwana ndǝ mǝ mbwǝ nja mbwa hadlǝn nǝ ˈyaraghum nǝ wa wuma ri nja pa ngga sodum mba gomara ko kuma nǝ wuma ri nja pa gha i lot Khǝnǝn mǝlgyǝ kimɓǝ nǝ ghǝzǝ hya wa ˈyaraghum ɗara na nǝ mbwa fǝyǝ dabobi jǝgha girgǝ ndǝ kuma mǝ hyǝ kuma na ghyi ˈyaraghum wa na mǝl tlǝn na waghǝ wa tlǝn nda tǝghǝvǝ kimɓǝ kikya swa mǝl nda na wa tsǝrǝvǝ nǝ nda hadlǝn nǝ ˈyaraghum wa ˈyaraghum ɗara ghǝnji shǝrǝ vushǝ vushǝ yǝ sǝghǝ nja rǝw wa tsǝrǝvǝ nǝ nda nja nǝ hadlǝn nǝ ˈyaraghum mǝ nda mǝl shǝshǝ nǝ su nda na na wa tsǝrǝvǝ nǝ ndanga tlǝr a nda nja nda mǝl shǝshǝ nǝ su nda ko nda tǝta miya bǝyǝ tǝ ghǝna ko ndǝ tagha gisi tǝ ghǝnǝ ndǝ nja tlǝr mǝ makarata ri gha tsu mɓǝ mma na wa tsǝrǝvǝ nǝ gha nja nda jaga kǝ ja ɓa gha iyayaghǝw kwisi nǝ gha tsafǝ nǝ gha zǝm wuyi mǝ gha ra jigha zǝyǝ kudyǝ nǝ gha mǝl vugha ndǝr kabargha nǝ swari vugha mǝlvǝ nǝ zǝ nja ndǝr kǝ nja mba mbwa nǝ nggarǝw mǝ vǝli ma na a ndǝ nja kǝyǝ ko nǝ nda nja kǝyǝ nǝ tsǝm mbwa nggana ma ma vugha nda na mɓǝ suin ma wa tsǝrǝvǝ nǝ nja nda gyi mǝl tlǝnǝ a nda nja nda vǝlima saobda nǝ swa ri vugha nda nja ndǝr ka baragha nǝ za ri ɗatǝvǝ mɓǝ suin a ndǝ kǝ tsu wayǝ mɓǝ class tǝrghǝw ntuw wǝ mbwǝ mǝl wuyǝ test tǝ hyi nǝ gha ko wa mbwa mǝl wuyi class tǝ hyi nǝ gha dole nǝ za nja nda iyayaghǝ wa tsǝrǝvǝ miyǝ makarata na mǝl ndǝ na nda shǝ nǝ ghali Cirǝ nja nda iyayaghǝ kimɓǝ duniya na tǝraghǝ ghǝzǝ ra sa tǝ pa ri ghuma nja ndǝ iyayaghǝ ko wanǝ ndǝ gyatǝtǝ wa swǝ ghǝ dlǝdlǝɓǝ miya hadlǝn na yaughǝ nǝ ˈyaraghum mǝ vuw gha zanǝ wa yausgha baghǝrǝvǝ gyatǝtǝ mǝ vuw gha za a wa mbwa shǝ zana ka hǝli mɓǝra pa mbwǝ mbwa fǝ yausgh mɓǝ aduwa nǝ mbwa gǝgi ˈyaraghum tǝ ghǝngǝw hya nda yaa mma ghǝ shǝ ghǝnǝ nja ndǝr ma nda shǝ ghǝn nji ndǝr wa nda gǝgiri ˈyaraghum wa ˈyaraghum fa tǝghǝn yausgh nda yaa ma nda nja nda tsutsu ma wa yausghǝ nǝ hya tsutsu ghǝzǝ kongǝl ɗa na kǝlya yaa gala tuliw mǝ wa gyǝlǝ mǝ nǝ gha za na mǝ zaughǝ gha yaa nǝ za gyǝlǝ mǝ wanǝ yaa gughyi ma zaugha ra yaa nǝ za yaa gughyi ghǝzǝ nǝ ri kongǝl ɗa na wa kǝlya yaa ga la tulǝri tǝ sǝghǝ ɗa na nja zǝ nǝ na ma pa rǝ ghum na iyayaghǝ mbwa ma hadlǝn nǝ ˈyaraghum ri hadlyi na dole nǝ parǝ ghuma ka mbwagula mbwa kwisi wa mbwǝ sagarin zǝ mma nǝ sha ghana wa satan mɓǝ ko wanǝ nda na mbwa ma hadlǝn nǝ ˈyaraghum na kikya pa rǝ ghum wa mǝl iyayaghǝ kala wanǝ nda wa saɗana gimɓǝ mbwǝ nǝ mǝl tlǝnǝ cica zǝ nja gǝrǝta mɓǝ wui ˈyaraghum bara nuri ghǝ zǝ swa sa nǝ ko wunǝ nda nja nǝ hadlǝn nǝ ˈyaraghum kikya swa mǝl nda nǝ nja nda hadlǝn nǝ yaraghum wa ndǝshu na pupu mǝyǝ tǝghǝna zhana ngga wa nja mǝl ghana ndangǝ shǝrǝ pa na tsu ɗa tǝghaw Swa gha wunǝ satan mɓǝ wur gha nǝ ta dolǝ nǝ pa rǝ ghum nja iyayaghǝ ndǝ ma nda hadlǝn nǝ ˈyaraghum na ka mǝl swa ghǝzǝ mɓa ghɑw ghǝzǝ pa rǝ ghum tǝ nja mbwa iyayaghǝ nǝ sha hya wa to mbwa kimɓǝ ghum kimɓǝ duniya tǝ nja iyayaghǝ wa tsǝrǝvǝ nǝ nda mǝl nǝ za nja ndǝr saboda nǝ pa ri ghum nja nǝ mbwa swa garazǝ ma nda savǝ gara ta ghum tana hyi jim kuma nda kǝl ˈyaraghum domin duk nda mǝl tǝ ghum ta na ghǝ zǝ nǝ jim tlǝ nda mu kuma ˈyaraghum nǝ nda jim mǝ njabǝbai ri nda mǝl ta na ko nǝ sha tǝ nda ntǝ ghǝzǝ nǝ tla nda mu kǝl ˈyaraghum ma ra nda ˈyagughyi nǝ nda fǝ kuma ma ntǝghǝ gha ma ˈyagughyi ra nǝ jim tla gha mu mǝ ɗa nda ghǝlǝ nǝ nda fǝ kuma ma nda ntǝghǝ ghǝzǝ nǝ jim tlǝ ndǝ mu kǝla ˈyaraghum hya swa ra tsǝrǝvǝ nǝ nda mǝl kimɓǝ nǝ nja aca pa rǝ ghum zǝma nja wu ma iyayaghǝ nǝ nja ghǝlighǝ ta vǝ ˈyaraghum nǝ nja mbwa hadlǝn nǝ ˈyaraghum nǝ mbwa dlǝdlǝɓǝ yausghǝ ˈyaa mma nǝ gha nja yausgha ndǝr aca pa rǝ ghuma wa pa rǝ ghum mǝl iyayaghǝ domin mbwa ma gyi nǝ mbwa mǝl miya ˈyaraghum nda gǝshǝw nǝ nja swǝ tǝ hadlya nja mǝl pa nǝ mɓanǝ pupu tǝ nda mbwagula wa shǝ shǝ mbara kǝyǝngǝ kulǝ kwa wura hyi nǝshgha ghǝtǝn nyi nyi nda hyi cuvǝ hya swara kǝyangǝ gala mbwa gha mɓǝ ghum nǝ za ma mǝ wa nda mǝl swa ghǝzǝ ma nda nǝnǝ kuma ˈyaraghum nu ma nda gha gyǝ cuva zǝra gwǝyǝ nǝ kǝ kumanǝ jim kǝla ˈyaraghum mbaw ma nda gyǝ nǝ nda cuvǝ nda shǝshǝ swa ndu na Wa ndǝ kuma nǝ ghyi ˈyaraghum taraghǝ ko mɓǝ makarata ko mɓǝ church ko mɓǝ masalachka nuyǝ nǝ mbwa ɗa ka yausghǝ kikya nǝ mbwa nja nǝ mbwa mǝl swa ndǝndǝr nǝ mbwa hadlǝn nǝ ˈyaraghum nda shǝgha gyi nǝ nja kuma nǝ alajinu ko wa nǝ nda nǝ nja mǝl nǝ nja kuma nǝ ghyi ˈyaraghum kǝ nja pa rǝ ghum nda ˈyayaghu nǝ swa gha wa pa ri ghum mǝl ˈyayghǝ ghǝlǝ bwǝ ˈyagughyi bwǝ tǝta miya tǝta wa nja ˈyayaghǝ wa pa rǝ ghum nǝ ghǝyǝ swa <laughs> kimɓǝ pa rǝ nǝ za nja iyayaghǝ notǝ ndǝ mǝ swa naira slontsukǝ ta nja lirǝ lǝrǝ luma na nja lǝrǝtǝghǝ naira ɗari wato wa pa ri ghum mǝl ˈyayaghǝ nǝ kazamǝ riba mǝ vu gha za na za kuma nǝ mɓǝ lǝrǝ swa ghǝyǝ nǝ wato swa ri nja mǝl wa nja fǝ dugo buriya nji kimɓǝ ghǝzǝ swa ra sa ta nja nda kuma nǝ customeme bwahi ghǝzǝ sa ma nda mǝl swa kwa pama nji ghǝtǝn ˈyaraghum mǝ vugha za nǝ nja cigaba nǝ nda kuma nǝ chivǝ kimɓǝ mma cuca nda nǝ ya fǝ kwa wuri nǝ nda nǝ gha mǝl shǝshǝ nǝ ngga ndǝ mǝ nǝ gha za nǝ nda kuma mɓǝw ma nda mǝl ndǝr ma nǝ gha za nǝ wa na kuma nǝ civu kimɓǝ mǝ nǝ gha za na nǝ kal wane nda mǝl maghalaghǝ ani gha tǝ zana va nja ɓǝ ani pa na nja nǝ na ɓǝ. Pa mbwa asa ma ndar na wa fǝ ˈyaraghum kǝkwa hadlya nja ka nja mba ˈyayaghǝ nǝ gyǝw nǝ kuma nǝ cuvǝ kimɓǝ nǝ gyi nja ma mbwagula mbwa na kulǝ shǝshǝ kwa wur hyi nǝ ngga nda ma mbwagula mbwǝ na hya tsu fǝghǝw bargha ghǝtǝn bwhima ngga mbwagula mbwǝ ma na wa nja ghǝtǝn ˈyayaghǝ wa mbwa tsu fǝghǝw kala ghǝtǝn wa hyi tar ghǝtǝn mba gha hadlǝn nǝ ˈyaraghum ma pa ri ghum tǝ za mǝl ˈyayaghǝ nǝ wa mbwa mǝl gyǝlaghǝ shǝ nǝ ngga ndǝ wa mbwa mǝl shǝ nǝ ngga nda nja ri za na kuma nǝ ri swa za kǝl zǝra mba mbwa tsu ˈyaza ndǝ hya swa kirǝ pa ri ghum tǝ za nja hya wa tǝta miyǝ shǝ tǝ ghan ndǝ nǝ mbwa ˈyazagha nǝ miya tǝta wa dǝdǝ mbwǝ shǝ